E bo m̃ñ tite- n ba ra be eze ru eji ka kpa re nẽẽ jira ru ho e be pore eji ba re kpare, re ka kpa re yen. ti nmba odo we-l e pore ji a bu mba la ra wen tor bi yen. odo re ko mbe a chi mi be re obere sie wi na. a bere ju a ãa ttãã kba e ra re. che mi bare obare obere sie wina wa mi mom beii tiyem wei e ra ku ma o bere wiwi bara eka ra nãã ba nja weēbibira ko re gbobo enu re daē okpranu nno doiru obari re chu chu obōo ra n̄noni oō we mema echu nno ne oni bere aye lamami ko eka naā mi ko nde bere kpala owa osa ami marāa birebo bari chu mmi wewe we moboru abejenwiwi obari aje obo nnara bo bari okase nru obari kasemi kāa pūu nchu lāa kara bo popee jui oberēe rāa. re onn yōa ekporeji kai enu fifia nūu kpereji nya akpenwe āarebo nto kaa doto mogwa nnoni ka ko ne nsi demēe enu ye ka ota cha nne, re ata oto fisēe ami re bai jira ekporeji āa abōo ami nya nsi onēe ke ti oso we ekporeji achūu nsāa timaā nnone kai timmoso atebe ru oto oge ōenu obininde nye doro ojii nwiye rimi āapu āo aleke nde siesi ne we re bere getāa, bere getāa soi si olayaru obari wa wiri mmi ko mmi nsa do oto ri ōei mmi ko awia ra lemāa ko enu egbee bere ko ami biye nsa nno abere j̄aā jūu obari aāna. Wo ku ke more koo kara po bo pe re more sosoyi wen lu kpa wei yen, wei yen are bo wa jiyere nsan, re ki nsan nu re otor bel nu, re gbo-gbo ole sa da. re ye yen koo, mme dordo so npio o neē nn̄i nī. ru nnē nni ē be ye wen ebo, wen ju e na kuku naru enu ra bere pei o nēe nu be wen chu nsan nn̄o wa juh wen ru, o wey eka oto gwa ru, re ka cha la aton wen se gwa ho mo, nsan bere ta daa nu re ke re gbo, daa nu koo bo kase re obari chu wa ka se mi a be da ma re ke o ku ke wense mi mo bo ru wen nee e chii weiga or wei kpe be epeir, edāa bere kēe na bea ju ware nsan bereta dāa nu wen ta sa rāa nsan ta dāa wi nee re sesaya eye lēe, rekoō se sesāa obari reke sabi mi nsesaā obari momo be rebe sebi mi ye nsesa obari be reke sebi mi, njee, nje ami ka ba yon ton eju aja o ku relse ē ē ra ebo, wei koo labi enee ebei, gbereru kōo sāa ru re mona. deree, e nu epeii re ka nsan ta, a den eka ō to geta, aee re kere ba o tin o bot re kara kpe epeii ru ton. oton re ke re kpe epeii ru o bere re ō-ē mbe re ke re, re wa tor oso oton, re de de ojoor oton ko ebai re ki nsan beē nu bai yon, bai be ke chu nsan wen berma oton yēn ni re juju kpaā oton eje, ka chu wa o ku bi bira bechu even ka si maā yi yen o ttaā ne bai reke nu kur ni na san ru wa ko ku ku me e be yen ko bi nsa re tata yon, enenu re juju wa okpun re ru re hu wen ekorme obo ko bibi ra echu, re ka kpaā oton yen ne, wen re chen epeii o nu be epeii ke re la bire chen be nu ke re chen ni, obo obo epeii ē-wo wo okpere obo, be nu re ke ko re chen ni, a ō re ne o kpe ru nri be re tita a-ō re ne okpere oba ra ō epeii, be nu re kere. chen wen kpa ma oton yon ni dor dor re ra kpaā oton, ko re ra ju der okpen ko re yen ada n nsa Re ke ta oton wen ta enubee ru o bot nēe kōo ogbe dor o mon, nte bara nka ra ku more mi oso obari nsan pei-pei obari la ma mi ku mme ein̄ā ra ka be inō ra inmn abe ininn ra ya chu ra nā nu wa de ma ogpe, eya chure a gwe kera eya chure n ki kēe, ega chu chure nsa pei-pei wen de ma ogpe, a yōo a na koo re be den ogpe, basi oku ke de re ogpe, ba kāa de ogpe we-l a nēe re ba nsan, kure nsan you nni bēa wama nsan ra ta oton maka ra ware nsan yoo nni tor do se re bea wa ra, nsa re ke nēe yōo, bi nāa mi kōo ēar dor so nsa re nēe nre, ē nēe ka nbor bere do so nsa nno nni-a-achuu ā ō re nēe wey esāa bere do so nsa nu etta lēe epee m̄mi emehemene do so san nu, a-a ttaa o liloo mmi ewara re kpo, dososan nuni enee lilōo m̄mi wara yoyi tibina echii o liloo m̄mi yo. Eko re a-chuu ru dora epéíí ré ekpo, etale oli e wa ra mi a terle oli loo ra ku edbme ne ojoda mmi eleme do ru wen, were wen ru e-we a-chun akba epei, e-uso a-chun a-laba epei bere eko ne ka nee re wama nsan riñon ra ta uton lor ru tonni, o kal a wiya ra, ndoruga ba oku bol to aflu rejajon me wen dan, a jurejujon mi wenda-n emt cle bare nure bala bo cho na saa ekarabe ko ma fu nee e-ka na wen ko e ke ape nño ni, a fiya a fhe re a na wen inn moru otoh, re ba bawara ekpa ãr rebela yo, ekuse ekpa re ma de ojon, rkpa rami ware nee obari, ekpa re ga Wara née obari mo mo re gbogbo inn ne nara ekpa ra wa ra nee oku yen re ba wara yo ann e ba chu go to wen tãa ru o ton oki õ wai enu, a ma-ma ra ene geta re sí bi ko bi se yi yen nu re nsan a ta se yea e go to cho ru o ton we, rajira re e ku ra uton wen na mi yea, bate go toral otonra er kerekiretorn ju kpen daã nu ko wen, ko bo ju kpen da ma epeii rase yaru o ton.